عشان تقدر تركب دراجه لاول مره اول حاجه بتجيب الدراجه و تثبتها كويس جدا عالارض ولازم يكون معاك شخص يساعدك و يثبتهالك اثناء ما انت بتركب تانى حاجه تحاول تركب عالدراجه و تحط رجلك عالبدال واحده واحده تالت حاجه تحاول تبدل بمساعدة الشخص اللى معاك واحده واحده هتبقى قادر ان انت تبدل لوحدك